Momayuva womasuviro eyuva rongwatero yomuna womundu meyuva romasu romazemburukiro wongwatero yomuna womundu tjinene tjitwari outititjatukuru koyetu kotjinene okutja ete twekurira koresevate okuwakwaterwa okuwahita oskole okutja ovandu mba mbaavezu kotjihuro otjavemuyetere ouhorokokweva ouwa nozongaku ozombwa handje indjo vakaansiaihe nganda yauta uzara omutjira mara eyuva ndo okutja otjozara oozoo otjorihareke okumunika tjina omuti okutja euva tjiri tjiri euva ndo tjiraanda ndino uriri handje muhuka wautu okuriundja rukwao indo rombura ndjimaiyende okutja eyuva ewa tjinene rorusuvero okutja meyuva ndo atja murianga amuhikike ouvanda wenu imbouwa mbwi amwii konganda ondenga amukaria oureke novikwae omuya poitjavari okurianga itjo tjirongo atjihe tjambo handje peno oiri kaani ndjakurama kutja oiri ndji oyokuhingira omambo yokomuti indji oyokuteya omboroto indji oyae posia eyuva ndo otjimurianga mwerihikike mamutarasana korutu kutja ngumamunika nawa oune ngwa ngwazara ombanda ombwa muwo azehe eune okutja euva ewa tjinene ndi ndimbiriundja nomasa euva ndaripendura orusuvero motjiwana mena rokutja handje onganda aihe yaziki omboroto okutja omboroto ndjo atajitewa aihanewa mozonganda azehe nderi motjirongo okutja oviyaha aavipingasana nai. Itji tjazu konganda ya upendura itji tjazu konganda mavipingasana nai okutja otji otjiriri eyuva ewa nomasa mokukura noho ngunda ariri eyuvaewa nao rarira eyuva ena makuruhungi tjinene ovandu otja tjivetja ovitjitwa vyoye vikukongorera mama omunene ngwendjikurisa omukaendu omukuendata woyanandu yatjikutirua mozombura zao tjavekuru mbazuvire kutja wari umwe omuhungire womambo wokmuti omuwa tjinene okutja mozombura ndo handje kavehiti oskole posia eye wari notjiuru otjitaazu okutja eye otjerihongo mambo wokomuti yovandu avehe ahongo vakwao mena kutja handje kaverese nu mara eye uno tjiuru otjitaazu okutja ovina eerihongo motjiuru erihongo oya johanesa ahongo johanesa erihongo yaa tobiasa erihongo motjiuru ahongo okutja aaoo oo oomombura omayovi yevari naimwe omukaendu omukuendata woya nandu ya tjikutirua ngwi otjata wata omyuva tjiyari omirongo vivari komweze omusenina wombura okutja apakwa tjiyari omirongo vivari nayetano komweze omusenina okutja eyuva ndo ngunda amozemburuka ongwatero yomuna womundu handje mozemburuka omukaendu ngwekukurisa nu ngwekukurisa mongaro yokutja omwatje omukazona uso kuritjinda nai uso kuhupa nai kaso kuhupa nai okutja eyuva ndino maheya kwami mena rokutja uvetera ouzera uvari kewe rimwe. Kozemburuka indjo ngwatero yomuna womundu porwe nu nguhemwii nguri omujuda posia uzemburuka nyoko ngwi ngwekukurisa okutja eyuva rapeke toho ndipendura orusuvero mokati kovandu rivatera kutja noho andarire tjiunomundu ete ovandu wombindu nonyama porumwe peno mundu ngwekutjitire navi omundu ngo tjivatera kutja mave orusuvero ndo rusekame muye matje aahaa porive putwazundasana ngatwisirasane tukamburasane komaoko tukaende komurungu okutja eyuva ndimomaheya tjinene momwinyo wandje, eyuva enene nomasa nandarire ovaa mena rokutja mokati kombura ovandu tukara kovihuro ingwi uhupira kotjinene ingwi uhupira kokakarara ingwi uhupira ko tjomuise posia euva ndo riyeta ovandu pamwe andae ovanatje wovangu woye mbuheveii poo womarumbi woye mbuheveii eyuva ndo rivatera kutja muworongane opu mukatjiwasanena nokukerihongasanaa nokaandjasana orusuvero okutja eyuva enene nomasa euva enahepero kwami momauva ayehe yomasuviro.